Ilojum derndiyam ni, on derndiyam on, tuveni vaita tu lesti bolya standerndiyam, saigun doya achakandiyam dum loradu vaita do, bujungitiri no o katidung utinirte.